Ndida xa kui, ku xa yuku, ite estendute, ndute ndida xa kuxi, ndida nxu ku xa fresca iyo vida, iyo vida. Xin ndida xa ñunu sonu, xa xininu oxa ñunun no na nxu ita nda ku ite nu, ñaku yuxunu, te iyo vida xi iyo este xa kute no minda suaxi te chi xixi ña tu ka iyo vida xi.